أكيد بختار سائق شخصي, القيادة بالزحمة كتير متعبة, وكمان مرههقة, وكمان حر, السائق هيخليني يعني إنه أرتاح, ممكن أسمع بودكاست في هاد الوقت, ممكن إنه أنام, ممكن أرتاح, أهم شئ إنه يعني <hesitation> ما أتعب نفسي, وكمان يعني بالأخير بدفعله.